<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa ananana kangoroa zao e, <hesitation> izy zao kaofa <hesitation> handeha e, de <hesitation> tongotron'azy kalôngany miaraka amina volombodin'azy <hesitation> de igny no hoentigny mandroso, hoentigny hoentigny mitsambikimbikigna, de <hesitation> izy koa hoe <hesitation> tia zagnany be izy kaofa miteraka, le zagnany igny hoentiny manaraka ananjy fogna fa efa misy <hesitation> kitapo amina kibon'azy akeo e de ataony agnatinle kitapo igny zagnany de tsy misaraka amin'azy.